Bangladese ana wulla ana ɓuuba, wulare mun biata ɓuri ɓubol mun hede jati. Kaa jooni non, Bangladees, mi waawaa wiide metteoo muuɗun nees ana jippoo, walla sifaa goɗɗo. Kaa neɗɗo ana waawi wiide, <hesitation> ɓuuɓol kaa ɓurata ton wulaare.